Ave… ceru, cincu, dies, quinzi, venti, venticincu, trenta, trenta-i-cincu, quarenta, quarenta-i-cincu, cinqüenta, cinqüenta-i-cincu, sessenta, sessenta-i-cincu, setenta, setenta-i-cincu, ochenta, ochenta-i-cincu, noventa, noventa-i-cincu, cientu, cientu cincu, cientu dies, cientu quinzi, cientu venti, cientu venticincu, cientu trenta...